Marakwa ɗuraŋna na hawənə da pəsukwo, ha ɗawəniɗa ɗa ɗa jebeda vala onɗowo, naɗawənə ɗa inə ta java umdowo, ha ɗawənə da ghrahawo, ha sanŋ ghmŋni sai ghna uzənzə nə, sa ghŋna zuɗalaŋ ɓənə da lanŋ bənə, ɗalanŋbava canŋ tuɗagətabolŋ wo umɗowa ali sasa ina da mghgaŋ bavini kana luɓtalakə, ghaghumi ina ta lanzbaha tu ushenaŋbava lubtalaka da flaə tana, ghama inə tulanŋbava jebeka, ghagamaha inə talaŋba jebe ka amah haɗawaha, ɗiya əuala ina gharaha, lingharahana ah bulahaŋ lahana, alingara lasəhuɗə, ɗa klaɗuh aŋ da mghgaha laŋnahanŋ davala dakoro kwo, innaha zuɗalən manira ənahare ushina mainire, ənahar ha huŋre ənuharaha uzina manə kaya ya, inu harah uzinə, manerə, halnuha zaɗalumɓunu ka gaya, ɗamugulo, ah hanɗawəvowo, əh cahura amŋmghgaha, aha cuhara jamyma da uzinaha ha inuŋda ɗagumə ɗatabuwo ina halə ɗughvana, mokono ɗughvanci zuɗa, mokono ɗughvana suɗa koŋuva ɗa farəvata aŋza ha ɗawavuwo, ah ɗaɗa tu zuɗalamŋbaha kajuwa da jebe maka, ko jebe ɗagaka umŋkwara to zaɗalunŋbaha, ko zebe ɗagaka vata kuro zaɗanjba ho wallahi zuɓtaka cuhuro-cuhuroha, ha ina ɗaghmaɗato, ha laɗ a vulaɗata. Ha laɗavoɗata tu aljanavuwo sai zaɗanŋbaha, tawara nayin maha ha, zu ghŋ ghulaŋye, mahaya, maha zugung gwaŋya, mahaye dada aljanaha ŋ sara maɗa, yaɗakaŋ, hayaɗa cukwal ta karaya zaɗaluŋbaɗo kara hashe ma, ana sukuɗe tala, hashe anga minə, konuwə da sukwəta to yaɗa anasuɗe to mənə taŋa kadu sukwə to yada ana saboda minə, aljanə sara mənə, ghalng aljanaɗa ŋ sara ɗe to nayən məthaha ha aljana ŋayin əvalayənwo, əvala zugunhako zudaluŋbayən, zuduluŋbayin əva la mafaŋ, yaɗakaŋ ghafta yaɗakŋ, yaɗakaniŋ, kamuŋ sukdita zudali ina tala, ana sukulə tu mənə hasha ko ana sukule tu mini hukəna go sukonəta tala, don yaɗa ha yada di hadavanu aljanawo, aljanina əvala mini vita hahaɗi əvalənə, viliɗa vita haɗuwo ana anŋvula dadamuŋ nagwəyən da yata ko da sagata mayən təna ŋganə, go da sagita məɗe, əngəsaba tala avala tu minə hasha vita hahaɗe avala yaɗa ghulŋyə ɗa vutuŋto ta luŋ maɗa amvita haɗuwo ɗa əvaliŋwo, saidai cuhure jama mghga zudala nəɗe zuduba ləy dhumbaɗa maɗa ambahaka-bakam ha haha aljana əvala litahanba ɗuwo ko lə tadhan ɗaɗuwo haɗuwo saldad zaduka zaduka cuharaya Eh zuɗuka cuhura kaŋ <hesitation> invita hahaɗə vulaŋulo ambita kaɗuwo, haɗu ghulwo zuɗulunbaɗa vita hahaɗa əvilni sa gəɗa vite haduwo bakukuɗa, cuharayin muŋvaya, amma ma mokona, bujan haɗuwo na nuwo zugunha, na zugunha muwa, namuwa mihaha awa cuhurul jamzma mghga, cuhura jama mghga avalin mihaha, ŋvita nmarakwə ɗughnaya, zaɗubu hagahuwo, vita marko ɗughnaka zuɗa hagaha, ko zuɗalaŋbaha ma da zuɗa makonəya tədiya ŋvita zaɗa cuhura maka, ko zaɗalaŋbaha zaɗa mokono tədiya, ŋvita ghjadi mghga ko morkuŋ manəya na bula mokono tədəa zaɗarə, zuɗaɓuwo, zuɗuɓu markuŋ manaya kagolo na, kagolo na markuŋ məniya marakwa ərhaya kagolo na zuɗa ai, ko kaka ghe na nədamogo ko uzənhayayaka ko uznaka maniya tuŋughuovo ghnga uzənhaha, tawaraka yoyə yayaka dhəlha, nə reɓa ɓujuɗo mokona ɓogo, əhya uzəna manəya ah zaɗa zaɗa uzəna maŋ ɓo dəvonahaŋ, ɗuvonə mokono tahaŋ, kagolo ɗəy na əɓ zuɓa əɓ, amna uzəna manə kwo, damana nuwake tahaŋyə, ah towa mənə kal zuŋyə, ma zuɗarə ah zuŋna, naghana mokona zung na rəa, ɓuyaɗa mokomya. Ŋ vita hahə, zuguŋum manə zadaluŋ manə, makwa manə, mənəya pasla ah ah ghffa ərha paska kagolo nayə zuɗa əi amma makwa mənaŋma nə puoɗa kagolo na ko ghulfa arharə ah səgafaha ghufun da goyanəta hghga to kagoloyə nə zudurə, ah zuɗuɓu, ama əhgorowaɗa, əluŋ da ha mokoninə ghaŋsa wəɗa, ko umŋda ta zughanta ka tawə wətavə ina moguɗa ɗughuŋɓuwo, ah mənəɗa əya inə məŋuka ɗughanbuwa, garə tu moko noha ah ɗughanbuwa, vita ɗughuŋa moko nota ka ah nəyərə ɗughana mokono tədfiya kagoloya na ɗughana, zuɗa, ŋvita garəka mokanəhowo, zuɗubuwo awə mu garəwaɗi, ha inə ɗamghgɗuwo, ɗughuna mok naha, uzinha ha ma tuguhuntahaŋ, ɗakoro na namakwə manəya, ah zuɗa makwa mənə re hogolo, dakoro huŋ, nənə munə usa wəɗə na əwawa umə, nə daghəlhə juɓ-juɓ juɓa na jur-ɗuɗuka, ah warto tatawə gohəng ɗamutahaŋ, amma makwə məna məniya na, ko ɗughuna mokono tahaŋrə ma zuɗarə, zuɗubu amvita garə-garuka mokokona makwaha vəh atakə da wumzmulo, ko zughunahə kanə ɗughana-ɗughunarə tu wuɗat wuɗulo kə da wamz zugunsha, makwa məkwa mainaŋna tu puslo, ɗughunə mokononə ni ɗa umglo. Kəgolo ŋ vita dzaɗu bə mokon? Nuwo zəɗ buwo ɗugh wan məɗuwo awagera wa we ɗe mokonə ghini? Vita zə ɗaɓwo mako zaɗa, vita zəɗwe bo ghuləg ɗughaŋbuwo, əwəb garə wəɗə zəɗa əwama na wə ɗa, mokona ŋəwuŋ məhəŋ vita dughana mokonəghinə dughunə mokonəghəŋə mghgə, ɗughanə mokonə uszanna vita na mokonə kə ghvənəwo wallahi ha ŋdo da womŋ dəghal hagha vuwo, tuh yayakə ɗaghalhə na da fafa dagakə, daghalhana, kuh əe wanə da wumac zaɗala kagalo go ka kufta ŋ kuyəkənə, mokona ghva koə kanən mokoninə da faɗata ŋ vita zəɗa civuhuraha mghgaha zəɗa da zaɗalaŋbagha ko wuwum ydə wanə marakwa, ɗazaɗa cu-huran ɗoghana əeng vita zəduɓwo mokonaghanənə ghulaŋwo əeŋ vita wawama wanə maralawə əe indawa maha kaka vuŋanto ghnjaha ɗa muvu kayaɗə maya golo əe da tuwuka da umdə inna ghnmadato kagha sagata ŋdaghnagha ŋ vita zəduɓa mokonaha kənəŋ ŋ vita zuɗubu mokanahowo takuwo acva unɗə məɗə awunməɗ unduna kada və sa ŋunga məɗa kəgolo ŋdəka ghvaya na zəɗa rə zədubuwo awə gharolo wə ɗo mokonaghənə, ɗərə ghəral mohono ŋga ŋə ɗughunə ŋ vita ɗughunə mokono ta kuwə əɛŋdawa mahuŋə dawuma awuma də və sa huŋanəya kagolo ɓalə mə zəɗarə kagolo